ⴽⵓⴷⴰ ⵎⵡoⵙⴰ ⴳⵀⴰⴰⵔⴰ ⴷⴳⵀⴰ ⵢⵉ ⵎⵉⵙⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⵏⵓⵏⴰⵏ ⵔⴰⴷⵉ ⵢⵉ ⵎⴻⵢⴰⵜⵍⴼⵉⵣⵓ. oⴳⵉⴰ ⴰⵍ ⵎⵓⵇⴰⴰⴱⴰ ⵍⴰⵎ ⵢⵉ ⵎⵙⵉⵙ ⵜⴰⵏⴰⵏ ⵏⴰ ⴽⴷⵉ ⵢⵉ ⴰⵏ ⵡⵉ ⵢⵉ ⵜⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵢⵏⴻ. ⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰ ⵎⵏⴻ ⴽⵡⴰ ⵜⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵇⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉ ⵜⵜⵉⵢⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵢⴰⴷ. ⵎⴰⴰⵜⴽⵉⵏⵉⴷ, ⵎⴰⴰⵜⴽⵉⵏⵉⴷ, ⵎⴰⴰ ⵢⵉ ⵎⵡⴰⵣⴰ ⵀⴰⵔⴻⵜ ⵡⴰ ⴽⵢⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵉ ⵜⵜⵉⵢⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵢⴰⴷ.